Laha zaho mpanday avion io ka mandalo amy tsioky be, hevitsy hitako zao lafa volaniko avao rozy hoe: milamina avao le nareo fa haitsika avao miala aminio, tsika tsy vo androany ninday anireto fa fa ela nindesatsika azy.